<hesitation> hí ti kuai, kuai ta ho o on. ixati pus nati ta chikotanti, ta xani tanti miti yuku yó'o noti noti ini ñoo yo kiti ta kixati ta chikotanti kai tada dakeneti mio na konoti ta dakene ti mio kai.